Wéno̱, rí télé rá mí, najmaa numuu rí mbu̱ꞌyáá tikhu rí na̱ꞌkha̱ ikhí rá, ñúúꞌ eyóo̱ꞌ rí gi̱nii, mu̱xúdaaꞌ mú rí ndayóo̱ꞌ ma̱ri̱gá aguꞌ náa̱ꞌ ma̱ri̱gá rí télé mangaa, jngáa̱ ndayóo̱ꞌ mangaa mú rí nandaꞌlú mbu̱ꞌyáá tikhu náá rí nadaꞌlú rá, po ndayóo̱ i̱mba̱ rí nu ma̱ri̱gu anténá ríꞌkhui̱ rí ndayóo̱ꞌ ma̱ꞌgayóó ikhí mangaa, mu rí ma̱goo mbu̱ꞌyáá xkui̱ rá.